Beke suk no chai unumi talata ke kɔɔtoh ke jen shi beke ba do shi ke gai ba unumi hweŋle inumi ye suyik ke gai kɔɔtoh ba do shi ke wah ni yan jen unumi ye gu dosa ke gai jen ni bani ba ke jun shi nike ba be yaŋ jey unumi yi gu dosa unumi tohkom ke beke ba doshi be wah nike lebiŋlaya ke gai ba unumi jai, unumi jaihenu beki shir nuchai ke wake asuyir nike ilebinlaya nike jey jai buku sonu obinyɔɔ su kon jey jai ukon ju goshe mubanu kon chibi nukpeya ubinyɔɔ su bera akpe buku sheyɔɔ su kon jen na dokoyɔɔ jai su soko jey ju kotoh nijai oyom iya jawuyɔɔ ichibi oyom sa iya otokuŋ nah oyom sa iya hew jey ju uyi keye ninachum ma ga suka jey yim imi suna abinmi shiki kon jey jah ki iya goshi idɔɔjoh ikon jey jah ki iya agoshi ahe kon jey jah ki iya agoshi ubinmi jey din shi gwai jen le lebin nijahenu mibaki. sunu ubin su gosa beki gwai shi yeshi yim obinyan jah mi sa gosa bew beke she goshi mi gai kon jeyi. Abika hɛ shina gosa imi ge kon jeŋ lin yara ndɔɔkon nike hɛ sa bera gŋe goshe be hangŋe dokimi enake buku jin mi shi gwai idɔɔjoh u yum beka ahɛ ate kɔ jey jah miki koy jen niyɛ amma baka han berih imɛ kekin doŋ ni tuka yera beki tuku yera uŋekeye ababa tek abika tek ayɔɔk yanda imɛ shin bera gen goshe abahan yɔɔki geŋ kon bami na aei ni bayi jay ŋsuna dɔɔkemɛ̃ ke soni bɔɔ ni jai beki deŋ ke kɔɔto ni bɔɔ beki suni chibi ŋkin gobin mi ke le ngwai ubin yɔɔnuko ke kweu iyi baka sonɛye gatoh gwayeh abeka she niyɛ ke gai jah ajaichum beke bã beke jah mi hɛ̃hiyɛ aron ashe mi gwai ayihɛŋan iyɔɔŋ gwai imɛ chibi tayø beke ejah uyom beka she nɔɔ beke so ke gan gwai mɛ ki gɔɔ ebanejai abin na reniyɔɔ eme shin na reniyɔɔ eme shin ki gon ban nejahenu biki dey jaihɛnu akwai anike bɔɔ ka yasemi nubi oyɛ han kadokibɔɔ imi biki jeŋjai henu beka ayɛshime ke dɔɔkibɔɔ mi uyom beka a baa ofekpemi hau dinmi keke bɔɔkpeyar njai su iya jenjujin dɔɔko. Su iya jenjuujɛ unɛbeyɔɔ su iya jenjulɛ unɛbeteŋ su iya senju unɛbe ɛya maten masa daidai ma haa gbokpem ba yɔɔtik ajaite ni mi ki gonban mima unu su enom mɛ ni shi haranu she nnomi su bani yɔɔku unomi jai ba beke ba unomi jai abeka su unomi te ke she ajen adokwo she ke beke ɛwah nuchai kejaye niga gah beka amaa weyer beke ba na aei ke koto nute kpe beke sone ananyin te she yara jah jeŋ adɔɔkir ke beke han jeŋ adɔɔkir ke beke han jeŋ jah adɔɔkir abom ke zara aba ke gai kitɔɔ mike jah unomyom uba, buku sheyoŋ ninayon su jiya beki ma suni nah yemi kpe mutɔɔ ochu pete beyan kwo ke gai jeŋ ji per ochuchek su dɔɔki ujeh ujeh su chak aba hwɛyɔɔ osu dɔɔkeye uyom asujah su chaã abeka ba hwɛnyɔɔ ma ga kotɔɔ eyɔɔ gu jeŋ ju dɔɔki yi nigai gai jah unoniyom.